خذ كورسات ، اكو كثيغ مواقع تساعدك انو اطور من نفسك اكثغ ، لين حتى فرصتك بالعمل تزيد اكثغ واكثغ -لا تبقى بدون شغل حتى لو تنزل تدريب ، وطور من نفسك طور من مهاراتك حاول تراجع معلوماتك الي اخذتا بالكلية او تحصيلك الدراسي ، حتى تقوي من نفسك بسوق العمل